انا مادابيا نقرى كتاب شباب خير من لي نشوف فيلم شباب كتاب يفيدني ويبقالي كمرجع في حياتي وفي راسي حتى يعني كي نهدر مع ناس نعطيهم مرجع كتاب يعني يكون عندو قيمة خير من الي يكون عندو مرجع من فيلم